נקדר נכ’תאר אלעסר דיאל אלנהضة אלאורופיה, מא בין אלקרן חמשטאש ו סטאש, את כאנו פיהא בזאף דיאל אלמופכ’רין ו אלמח’תארעין ו אלפנאנין, בחאל ליאונרדו דפינצ’י ו מיכ’יל אלג’ירו, ו אלעידיד, ו נבגי נג’רב נ נעישו אלזחם אלפקרי ו אלתקאפי, חינת ראדי יכון האדיק אלשעה מ בןשאריה כיטוור פהאדאכ אל.